Francia, ïru tëtäreta ramiñovi, oikovi yemboavai rupi, ñoraro, kua tëtäpe oesauka arakua supe, jare oikatu rupi oñemopuaye vaera jukurai añaverupi oyesa vaera teta ikavigue, jare opaete oendu kua tetaregua ikavirupi